Gny ataon’ny pingouin regny zany, hoe mba- mba hahazo hafanà zany izy amin’ny andro manintsy regny, de izy moa zany mitovitovy vata amin’olombelo foana izy hoe laaa manintsy, de manao fomba izy mba hoe ahazoany hafanà, ohatran’zay- zay avao.